<laughs> manfaat kulkas banyak buat nyimpen nyimpen makanan iye kan ye, buat nyimpen nyimpen apa sih minuman, <hesitation> cuman yang herannya ya zaman dulu orang tua kite nggak punya kulkas anaknya pada sehat tuh semua pada sehat-sehat gitu ya nah pas pertama punya kulkas gue dibeliin tuh ama laki gw waktu itu gue inget banget, kulkasnye kecil satu pintu, udah dibeliin kulkas kagak ada isinye, kate laki isiin apaan <hesitation> tuh katenye isiin apaan <hesitation> kulkas melompong aje, <laughs> akhirnye gue msukin tuh air putih, ada yang main ke rumah tuh lu punya kulkas lu katanya gitu iya lah laki gua beliin isinya apa itu lu lihat aja eh buset cuma air putih katenye, loe ga mau isiin tuh buah buahan, buah ape <hesitation> buah berenuk loe masukin situ, kate gue, lha kan emang gue beli kulkas buat gaye bukan buat ngisi ngisi kata gua gitu kan nah habis itu sayang banget namenye kulkas pengasih dari ya suami ceritanya ya. hasil die kerja, <hesitation> rusak tiba tiba tuh ya, sedih banget eh ga lama dibeliin lagi ama anak tuh kulkas, dua pintu deh tuh kulkas tuh lumayan dua pintu, same aje sih isinye ga ade, kecuali gw dagang deh isinye paling itu bahan bakwan kayak gitu, tapi emang manfaat kuklas lumayan sih, banyak kegunaannye juga karena kulkas kan <hesitation> apa sih buat kita, misalnye lagi males males masak, males males belanja, males males apa, nah belanja deh tuh tiga hari, masukin kulkas jadi kan kita ga engga harus tiap hari ke pasar.